To bunh yi woo ,a kuran yi faa, a omu manabin, to a un liwirio sunu fari ma telefoni omu, abun wa deburu yera, to a bun unh we'a vɛsira n'ŋan.